انا برأيي بالقطار، اسافر بالقطار - لانو بالقطار تعيش اجواء السفر، بالدراجة انت غيح كثيغ فيتل داخل المدينة بالدراجة، وبالسيارة هم نفس الشي، يمكن تغوح على شغلك تغوح على عملك بال بالسيارة، بس القطار ما اطيق - القطار هو طعمو بالسفر، تحس بطعم السفر بينو